<hesitation> wiyeede musuuru marataako en, ma duu musuuru ana hula rawaandu sanne. Musuuru e rawaandu mbaawaa wondude ɗum yimɓe ana mbiya, ana kaala haala muuɗun. Joni non won mbaaldooji hannde hannde ka. jonkaa ladde ɗii ni nden woni ko jaɓataa waaldude.